Ctl- 10- c095 1 tùhå joà guiohà jmaùnã iã lùã iã çoå tsouã tùhå nainhå guéâ guiohà óå jmaønã laã manã tahà juøè tsouã líã zoúnâ iã líã çóâ tsøã jmaùnãziohå taùå iã nenã jonã lùã tsóâ iã neinâ laã çónhã láhå jøè neinâ lùã jmaùnã lùã ziaã lùã çoå tsouã ziaã bahâ liónã neinâ jmaùnã siáhã nonê lahê lùã maùnã páãs oå maùnã lùã tohå manã iã lùã iã tønã tsouã oå lùã ñenå tsøã tionhâ tùhå nainhå guiohà óå jmaønã laã iã lùã çoå jiáâ jmaønâ jiánã bahâ nenã iã lù çoå souã maùnã ziohå taùå nenã jonã nénå jmaønâ tùhå nénâ laã jmaønâ jiánã nonê tùhå nainhå guéâ iâ jouà manã jahâ laã jmaønâ jiánã liónã neinâ iã lùã çóhã sùà meinhâ mønâ lùã liónã neinâ iã lùã manã tønã tsøã liónã neinâ iã lùã jmonå tsøã láhã líã çóâ tsøã mønâ lùã tùhå joà guiohà maùnã ziohå taùå nenã çoå bahâ tsøã ñanã láhå jonã tùhå joà guiohà maùnã tohå manã nonê çoå bahâ tsøã nonê ñanâ laã jonã guiohà maùnã iã páãs çoå bahâ tsøã nonê pero jnánhà iã lùã çohã sùà meinhã lùã jiánã menè çóhã tsøã mønã tsanå mønã tsanå jonã lùã nounhå tsøã láhã líã jmónâ tsøã ñanã láhã líã táâs reã mønâ lùã manã riã jonhå ñanã manã riã juhà manã nenã jonã lùã guahå guiaâ çánhã jonã taã líã chónã mønã tsanå joã taã juøå Tùhå laã jmonås táâs çounã reã minhà taã tiánã jmaønhå tsøã çiónhå mønâ taùã lùã táâ tsøã táâ tsøã çiónhå mønâ taùã ñanã jonã mønâ tøhê çaã guianå jonã nénå jonã tónhã tsøã çounã mønâ tonê ñanã mønâ tøhê mánhå tónhãs mønâ tonê jonã jmonå tsøã nionå guøhå guiaâ çánhã jonã jniánã reã lùã maùnã tsanå líã çóâ tsøã çióhå sùà meinhâ søã roúnhà oå çiónhå sùà meinhâ søã tíã jauà jonã nounhås çounã nainàminhà lùã tsaúhãs tsøã jmonå raâ puéhã jonã líã tónâs maùnã tsanå jonã ñanã çounã lùã iã siáhã nonê iã çoå sùà meinhâ iâ laà nonê mønâ lùãjiánã iã lùã çaã tùnã jnanà lùã jenè çoå tsøã guiohà manã søã jaínã manã søã jaínã jonã nénå çounã nainhå iâ lùã iã sùhå líã taâ jonã niónhã noúnhå tsøã manã jmánhà tsøã tonhâ tsøã iâ gunè lùã nounhå jonã mønâ lùâ jonã jmonå tsøã lùã jøã manã jonã nounhå tsøã çounã guéâ iâ lùã panâ ñanã iâ sùhå jaínã reã manã jonã jonã iâ jonà jmonã tsøã guã jiánà çiónhå sùà meinhâ søã tíã roúnhà oå sùà meinhâ søã tíã jauà çiónhå tsøã jonã iã tsøà tsøã iã lùã juáhã pohà ninâ çánhã jonã iâ jonà zánhå tsouã mønâ tøhê manã çuáã ninâ jonã mønâ lùâ jonã nénå jínã tsøã laã nonê iã lùã manã chíà guéâ iâ lùã guionè manã søã jaínã jonã jonã tiánhã mánhå janã laã janã jmánhå çaã joà oå láå tùhå gónâ jmánhå çaã joà jonã zainhå janã chíhå jonå jmonå tsøã nénå iã láâ tsøã Láâ tsøã tiáã ñanã søã jaínã taã juøå nonê ñanã zianã sùà meinâ tiánhã ñanã zianã sùà meinhâ lùã niánâ tsøã mønâ tøâ lùã lùã tiánhã tsøã tùhå joà guiohà manã sùã jaínã tùhå joà guiohà nonê iã lùã louã siã løhå nonê iã líã çóhã sùà meinhâ mønâ lùã laã tùnã jnanà nonuhå tsøã lùã çounã louã jonã ziáhã tsøã çiónhå çounã manã ñanã mønâ lùâ jonã lùã liáâ tsøã çiónhå çounã ðuinà nonê iã cháâ tsøã laùhå jéhã tsøã einã chiâ jiánã ñanã einã søã çaùhå nonê ñanã çaã tùnã jnanà nonê iã çonå jnanà jmaønâ mønâ minhå nonê tùhå joà guiohà lùã manã minhà guahå iã lùã tónâ tsøã iã lùã jnánhã roúnhà tsøã ñanã çiúhã tsøã ñanã cheinå roúnhà løhå nonê ñanã søã çaùhå iâ jonà ziaã mønâ tøhê lùã laíhã tsøã iã jonã nonê iã ðoå jonã nonê tùhå joà guiohà iã lùã çoå sùà meinhâ ñanã çaã tùnã jnanà nonê laã jmaønâ mønâ minhå líã çonå jnanà lùã maùnã ziohå taùå ñanã maùnã tohå manã ñanã maùnã páã láhå jøè neinâ nenã lùã laã tùnã jnanà lùã çaã çonè jnanà láhà ñanã çaã únâ jnanà nonê iã lùã iâ søã íã tsouã juøå zaihà ñanã einã søã çaùhå iâ jonà maùnã iã lùã manã çonè jnanà manã chíâ menè maùnã lùã páã maùnã páã jonã nénå niánhã jñiúnã tsouã jñiúnã tsouã tionhâ joà joà ñanã iâ jonà nonê Kóhã tsouã tùhå laã lùã iã çaùhå ñanã láhã lùã zónâ tsouã ñanã søã zónã manã chíâ iâ jonà søã eínã lùã laíhã enå jnanà sùà meinhâ ninã tùâ nonê iâ líã tùhå joà guiohà maùnã páã nenã manã tùã ðuinã iã lùã ñinâ jnanhà iã lùã aå iâ çoà tsøã maùnã tionhâ ñanã ñanã lùã aã çaùhå tsøã nonê çaã çaùhå tsøã iã neinâ laã laã jonã søã mùnã ñanã laã jonã søã ñounhå laã çaùhå tsøã iã neinâ tionhâ iâ lùã çiáâ ninâ tùâ iâ lùã çaã ninâ iâ lùã çaã çóã çiónhå niónã ñanã laã jonã nionê çønã minhà laã nonê janê çaã ñinâ tsùà meinhà nonê iãlùã søã mánhå tønà jnanà lùã çoê maùnã tùhå joà guiohà maùnã páã nenã çaã çaùhå tsùà meinhâ søã mùnã iã neinâ ñanã sùà meinhâ søã ñounhå nonê iâ manã toúnâ nonê tùhå joà guiohà maùnã páã nenã maùnã páã nenã lùã jánhå taã guahå taâ taã tiánã ñanã taã lùã aúhå lùã çóâ tsouã sino niónhã lùã páã reã bahâ tsouã ñanã reã líã chíå tsouã ñanã teínhå tsouã guiohà søã guionâ joà iâ zainhå tsøã mønâ tøhê lùã chiâ çoå guiaâ çáhã jonã líã laíhã tsøã ñanã tsøã tionhâ joà siáhã jonã niónhã liónhå tsøã çánhã jonã søâ chiâ tionhâ joà lùã iâ chiâ jmonå tsouã tsónå jonã nénå líã çaùhå tsouã jmaønâ ñanã líã laíhã tsouã jonã laã nenã lù tùhå joà guiohà iã çoå tsouã maùnã maùnãnenã lùã çoå tsùà meinhâ tionhâ ninâ jouà laã tùhå nénâ laã Ñanã çoås maùnã tohå manã ñanã zoúnâs çóâ maùnã ziohå taùå jánhå taã ziaã guéâ iâ lùã iâ çahà taã tiánã oå iâ paâ jonã jmonå guahã taâ pero sùà çoå tsùà meinhâ menè maùnã ziohå taùå maùnã páã ñanã maùnã ziohå taùå ziaã mønâ tøhê nionå jmaønâ iâ jouà jonã tónhã tsouã lùã çóâ tsouã maùnã tohå manã ñanã laã jonã maùnã ziohå taùå nonê ñanã manã guiâ jmonå tsouã guiohà maùnã páã guiohà iâ jouà laã mønâ tøhê ziaã çounã jmaønâ iã lùã jmonå tùhå joà guiohà ninâ jouâ ðanã ñanã ziaã mønâ tøhê jmonå søã lùã taâ nonê iã lùã jmaønâ nonê jonã iâ jonà lùã çoå sùà meinhâ maùnã tohå manã zianã mønâ tøhê lùã çoå lùã zioà sùà meinhâ nonê mønâ tøhê lùã tøå lùã tøå jmaønâ guiohà zioà sùà meinhâ ñanã laã jonã tùhå joà guiohà jmainã tsouã nonê çoå tsøã lùnã jmainã tsouã maùnã tohå manã nonê ñanã iâ jonà tonhâ láhã jønè søã lùnã manã laihà søã mønâ çoå maùnã jiáã ñanã søã lùã sùà ñounà nonê jmaønâ tùhå nénâ laã søã manã líã çóâ maùnã ñanã søã líã çaùhå jmaønâ líã çóâ maùnã jonã laã enã lùã tùhå joà guiohà iã çoå tsouã maùnã nenã maùnã páã jmónâ chíâ ñanã jmonå chíâ guiohà tsouã nonê lùã çoå tsouã çounã maùnã maùnã ziohå taùå jmonå chíâ guiohà tsouã nonê jmonå chíâ tùhå joà guiohà anå mønâ ðúnã guiohà tsouã iã lùã çóâ tsouã lùhå çounã maùnã nenã pero zihå ninâ líã çóâ tsouã maùnã ñanãjmónâ tsouã minhà tsónå Guiaâ çánhå jonã líã jmónâ chíâ guiohà mønã ðúnã guiohà tsouã ñanã laã nenã juáhã taã mùnã nonê iã lùã guehå mønã choê guiohà tsouã jmonå chíâ jmónâ chíâ guiohà tsouã ðanã bahâ